أنا أعرف أسبح وأركب الدراجة. تعلمت السباحة وأنا صغير، تقريبًا عندي ست سنين، وكان في البداية شوي صعب، بس مع التدريب والوقت صرت أمشي عدل بالماي. ركوب الدراجة تعلمته بنفس العمر، واخذت وقت شوي قبل ما أقدر أوازن وأتحكم فيها. المهم الصبر والمحاولة، وكل مرة تصير أحسن